Uncáam kay unwí mëënkey, mëëntopácir báwël oko kayinkírinu. Karo uyët, umpí, undarëk, o uguko, umpí o undaali ajoro uyinkírin ajungëwël nunúwi ţaalun ţí biwínjí. Mëëntopácir uncáam, unúwi umankëëwí këncunkaŋ uwël, unú mëënántá wí këëndeelan uwël uncáam, këëndáanáwël naampëëndeelánewël, cíiwun pëëntopácir uncáam. Cinkaandeelin uwul topácir uwul ná bandeela, ná pëëndáan, ţul ţí uyinkírinu ajungí cuuni.